يا صاحبي لو كنا نبقى زي السمكة كنا نحب نكون زي الدلفين، <hesitation> في البحري يساعد الانسان والكل يحبه ويخاف قروش ويهابوه هذا الدلفين تحس أنه مسالم إلا أن كل القروش تخاف منه.